<noise> waam waamọ wụɗa kana nam waamụ wụd mana kana waa mọ wụd kọrọk ɗọkọn pip wamọ wuɗa tịkịsịm nam gị ya ụụ hazẹ nẹ wịlịp ta yịllị, ɓaị an yaaz ụụ, laangọrọ an yaaz ụụ, la sụụrẹ an yaaz ụụ, la ɓọbọ an yaaz ụụ, tanga an yaaz ụụ, pangụm an yaaz ụụ, tụụnụ an yaaz ụụ, labakara an yaaz ụụ, ɓịkọl waamụ wụɗa nnam mana na nẹm mọn pọṇgọm mọ yaaz ụụ yọkọt ga ɓịgị nẹ ma nẹ gọ kam nẹ ta pọ mamụ, ma danyi n taaz gọ npọn sụmị ta pọ mamụm pọn nam man nẹẹg latịga zẹ n'nam mọn pọngọm am gị ya ụụ nam man wẹẹgọ nam man pọnụk sụmẹị ta pọ mamụm mọna nẹ ụkụm man sẹrtagkụ kanụn tịgzẹ n'nẹ kẹɗẹ n'nẹka nẹmụm nụm tụụjẹ a nẹ, ɓ̣ịgị ḅịị waamụ wụɗa an yaaz ụụ.